أنا بعتقد إن القدرة علي التحدث بچميع اللغات الاچنبية هي وايد وايد مهمة وأفضل ، إني بتعطيني فرصة كبيرة إني أتحدث مع مختلف الچنسيات والثقافات ، تكون عندي فرصة عظيمة إني أسافر و-وادور حوالين العالم واتعرف علي ناس چديدة كون صداقات، على عكس إني اتعلم لغات الحيوأنات چدا محدودة.